sʊwe mo gu a keki mebi dəmən na ke mənni nyəngkə bən nəngnga gəring kə hanjəm ka dəmən nən bənən jiihanjəm ki nən chi rogong kɨ kən məsarən bəra fulla wu bənən dəgi ya mura məbbi bənən no bwi juiri sʊ fulla be na bənən yəgi nən satən yəmma dəntang numu rə langngər ki boe ka kwi nəntə jəkga bən ne a yəmbə dən suwe mo yəssi mai mənne hi bwe ka nwa ka yəggi a dəmbe gʊjii dang ka nən bwijiiri a wai gʊloi mo dəzi mənme nyu chiri bwe kadi ka yəggi sərare a yombojii ntəmwi mənnibo mən babəbəm jar nən wank bəbe bətən wauk bətii bi yəm teebə meri jii ba dəonpnna so rəna bətii biyu nyəngka hanjəm mebə chirrə botə bi nən bə tənən waukgam nən bə nən yəm yənki bənən chi nən hanjəmən kə gənon nungi jiiya dautən wi yong ba hanjəm ba tu kayəggi ci nəngiga nyagʊwʊng bənən chinən hemjən ka nən məsatən suwe mo nyəke məsa tər kerang nan nui ka ləməne ki kəntii gʊgo n'damən ko nyənki kən kabin gul gohji məsa nən mo yənne nən nui jii hanjəm ba suweng kar wʊba kəmma bii məsatani ka məbərga a dʊ a gaiga ki kənmyəm, mənni to nən məsatən ba hanjəmmi ki kikə tənən kuwo datənən nəngnga tən gʊtəsəgni. A dauton bu we tənən nəngnga tə nən nya a dənke fulla bətən nən məsatənni ki kənən kwabi rə buknən nəngnga tənne gʊtər nən chʊ ka məbərga kənən yamonu wai kʊlo mənni a kulo sweri bəgai bənti bi a yombe nyəngki bo yəggi bən nəngnga swergəra mura gaini yəng wumtə ne yəmma beke ke yar ro yɨli go mebətə nəngnga nən swer hən a fau ki ka bənən swili wari gʊ-jənni wa gʊlo nən nʊ nən waukrəm wauk rəbe mən nəng nga kəmmarang ajiiyu n'neebe nui sʊnən na langngər da dəjɨɨm ma waukriki nee bʊwi bərki langtii ka fulla ga wi mwan dəgi ya kindim ki bən nui dəggi dang dəggiya kwasi ki bənnui dəggin dang dəggi ya bwilam a muriki bən nui dəggin dang, dəggi ya jabeke bən nur dəggin dang mənni langtihii hangngər dənnən sʊ tngngazanstəta nʊnu ga də dəndang, n'be a kəmmarang ki n'bwon dən mənni fulla a daurən wʊ kən be nən chi kənən murga hangngər a chi bwo dənni kən wai fulla waie n'be kəməvenən nəng a hangngər da nən nən daa dəjɨɨmmən mo na nən nya jautang nga kak a langngər da nən da dəjɨɨmmən dəggi ya wune kʊlə na nui bənne yəngkə nui bə gai gəri m,ənni jən bətə ka mura bərəm bə to dəmmən bə hangngərəm tə nəmbən dur.